So ko tawi a waɗi jampi e nder ndiyam, gudde jampi ɗi ko ɗum naatna ndiyam, ndiyam ɗam saawo hen. Ko noon jampi jogorto ndiyam.